pake ipanose ma au tana ya ma musti au toiri, au toiri musti pake dima ha kalu pake dima ma musti au sikata au sikata la supaya ina barsi kalu ite toe pake masin kei pake latar'e jadi musti pake dima bole la supaya pake mam musi na umure itahang low akaite ha pake imama laku ina umur akaite si pake barsi teto p[ake intola tapi kalu pake ite una laku masin berarti pake ke binasa re laper ke tai bisa tapi kalu ite toi pake dima sao tesikat ta mama. talatare cuma te kuca manta ha te kuca imama pea laku ite ledie ite ari pisa parae te sikat'e. tesikat kalu bisa re ite kuca. te kuca pake panoso ma.